Janngugo fannuuji ɓamtaare risku e woodi nafuso sey, gam e ɗum wallita himɓe annda ilmu e dabareeji moftugo e warugo jawdi leydi.